اكتر شخص أثر على حياتي أو مأثر على حياتي هو بابايا لأن هو دايما كان <hesitation> محسسني ومعرفني الاب يعني اي ان هو يبقا واخد باله من بيته واولاده وناجح في شغله وشغله مهم بالنسبالي وان أنا لحد دلوقتي فخورة بيه أن هو بابايا وان هو كان في مراتب كويسه في شغله دي حاجة اثرت جدا في حياتي وليها تأثير كبير جدا عليا